Bagi ulun pribadi, munnya handak benikahan. Munnya handak bekawinan itu, sebujurnya ulun kada katuju yang baramian banar. Yang meundang- undang banyak urang, yang urang kada, yang banyak kada kenal. Itu sabujurnya kada katuju sama sakali. Karena itu malapahi wara bagi ulun. Ulun tu labih katuju, ini bagi ulun ni ya yang ideal kaytu nah. Ulun tu labih katuju kaya kaluarga dekat haja, kaluarga inti. Kita mangundang- undang yang sabujurnya tu kanal haja kaytu nah. Kada parlu yang sampai kampung- kampung subalah, apa lagi sampai ka kuta- kuta mana <hesitation> diundangi. Kaya bagi ulun tu kaytu tu babubuang duit. Baik duitnya disimpan, ditabung, gasan kami gasan kami honey moon kah, gasan kami maulah rumah kah, gasan kami nukar mobil kah? Kaya itu lebih, asa ulun tu lebih- lebih ada untungnya daripada kaya bebebuang- buang duit gasanhari itu wara. Apa lagi ini pangalaman ulun semalam lah, pas ulun banikahan tuh. Jadi karena, awalnya ulun lawan laki ulun tu <hesitation> maminta kalah kuitan- kuitan kami kaytu nah. Karena kawa lah kami tu mendinghan yang biasa haja kaytu. Yang pokonya yang biasa haja, duitnya tu kawa lah gasan- gasan kami simpan haja, kaytu nah. Jadi kaya, yang make upnya sadarhana, baju- bajunya yang biasa haja, <hesitation> oke lah bapalaminan. Bapalaminan kadapapa tapi palaminannya yang biasa- biasa haja jua kaytu nah. Tapi yang ngarannya kuitan, jar kuitan <hesitation> kayapa yo lah? Kami ni banyak bisian kawan, mama guru, papah ini, abah ini, kayapa banyak banar kawan. Kada kawa mama munya kada beundang urang banyak, kena dikira urang mama kada bagus lawan urang jar. Ya imbah itu kami- kami pandir akan ai ya kalo badua laki nih pada saat itu. <hesitation> kita kada kawa pang kaytu nah <hesitation> meanuakan kahandak kita wara. Karena ya kaya yang tadi ulun sampai akan, bakawinan itu kada kita badua wara kaytu nah. Kita jua harus menyatuakan dua kapala keluarga kaytu nah. Dua keluarga besar, jadi mau kada mau ai kami mendangar akan ai yang dipinta kuitan nih. Jadi, baundangan ganal- ganal, besar- besaran banar <hesitation> apa ngarannya baundangannya luas banyak, jadi pas di hari h tu jujur ulun merasa akan kami badua lawan laki ulun ni bediri menyambuti urang tuh, kadada yang kanal nya. <laughs> Kaya hampir dari seratus persen tuh paling sepuluh persen kami yang kenal kaytu nah. Jadi, lapah wara bediri lihum tarus, takurihing tarus. Kan kita kada kawa kalo kaya pina merangut- rangut lapah. Kada kawa lo manunjuk akan pengantin masa merangut- rangut kaytu nah ai. Jadi- jadi lapah banar rasanya karna apa yu lah? Kaya rasa himungnya tu kada tapi ada karna ya kaya apa pang kami kada kenal. Kebanyakan urang tuha ha pulang kaytu na yang datang. Jadi rasanya tuh kaya enjoynya tuh kurang kawa kaytu nah. Kaya kurang kawa, meluapakan rasa di hari bahagia itu tadi. Karena, otomatis karena saking banyaknya <hesitation> tamu- tamu undangan kuitan kami nih tadi. Acaranya tu dari baisukan sampe sore. Bayang akan kaya apa lapahnya, apa lagi bepakai baju- baju- baju pengantin tuh bayang akan kaya apa sanggulnya. Udah kaya apa make upnya, kaya apa tabalnya. Mbah itu manyalimi urang yang kami kada tahu kaytu nah. Jadi kaya rasanya tu, apa yu lah urang- urang tu gin, datang tu kebanyakan <hesitation> kada, apa yu lah? Kada tapi tahu jua sabujurnya ini pengantin siapa kaytu nah. Asal- asal <hesitation> meanui undangan haja kaytu nah. Tapi ya- ya ngarannya kami mehargai kuitan lah, kuitan jua <hesitation> munnya jar urang, jar urang jar paacilan- paacilan tuh kaya, ibaratnya gasan kuitan pian tuh sudah banyak menyumbang- nyumbang kalah urang kaytu nah. Jadi pasti sidin jua handak kaya disumbang urang jua supaya kaya <hesitation> merasa kaya aku tu <hesitation> membebarian tu banyak udah menyumbang urang. Aku jua handak jua am disumbang urang, didatangi urang. Urang supaya tahu anakku nah bakawinan kaytu kada tiba- tiba anakku batianan kena anih kena. <hesitation> apalagi di kampung jadi pandiran urang, jar kuitan kaytu teh. Bujur jua, jadi kami menerima ai. Cuman ya itu tadi sambil basasambat, di palaminan. Kaya, aduh lapah banar lah, pabila jua tuntung? Aduh ai lapah banar, aduh sakit kapala ku nah, jar kaytu. Kaytu tu pokoknya sepanjang di palaminan tu, kaytu haja kami bepander. Kayapa ini pabila jua urang ini habisan. Kada sing tuntungan datangan nah, kaytu nah. Intinya amunnya bagi ulun pribadi, sederhana haja kaya bemakanan. Bemakanan biasa, bemasak- masak saurang kaytu misalnya. Kaluarga- kaluarga yang saurang kenal haja itu sudah membahagiakan banar bagi ulun.